A <hesitation> ny fomba a <hesitation> fa- fagnenana ny sira amin'ny hanina andrahoina ndraika a dia mazava ho azy fa anao mahandro anazy tompony mihika no maha afaka mandanjalanja hoe ity no tokony antonony amin'ny sira na ity no be loatra amin'ny sira dia a <hesitation> eo ny anao afaka mandanjalanja anazy.